نعم مهم كدا انك تتابع الاخبار وتشوف شنو صاير في الدنيا وتشوف شنو صاير في الناس والبشر وتشوف شنو صاير يعني في العالم ولهذا الاخبار مهمة باش انت تعرف يعني انت شو صاير مستجدات الاحداث سواء كانت اخبار سياسية والا اخبار رياضية والا اخبار التقنية والتكنولوجيا كل الحاجات هذه مهمة